والله ما ادري اريد اظل طفلة او اكضي حياتي كلها انه اني طفلة او يعني وحدة بالغة جبيرة بس اعتقد انه بالغة راح يعني اختار لان يعني من جنت طفلة مكدرت احمي نفسي فعلى كبر واحد يكدر يحمي نفسه يكدر يتجنب هواية امور مو مثل من هو طفل